Ña'a xhi nakada kadi nonikanya nrio kuna, kodi kuan ná ta nrio vakana, anani na'a kani cuenna kini, kono xhiton davina konre kono ti kii tuni vuelta kani tujandiol uj.